كيف يمكنك تنظيف ثلاجة؟ أول شي، افصل الكهرباء عن الثلاجة وأخرج كل الأكل منها ثاني شي، امسح الرفوف والأدراج باستخدام خليط من المي والخل أو صابون خفيف، واغسلهم زين وأخيراً، نشف كل الأجزاء قبل إعادة ترتيب الأكل جوا الثلاجة، وتأكد من تنظيف الأبواب والايدين.